Kap dun nëjueb porque juë yë këj mëmi'inëyë yë, këj jukyajtë kap dun najuëb ti'i dun xadam jabom neyb dun ti'i dun këxë tijatyë i'ix mabadañ kap dun nëkë najuëb padye jadun këj maminëy yë.